افضل انو يكون عندي القدرة على انو اتحكم بالماي اكثغ مما انو عندي القدرة انو اتحكم بالنار - لان اذا اطيق اتحكم بالماي اطيق اسقي الزغع ، محاصيل كثيغة ، اطيق اعمل كلشي